Yó ta kuchonri refri jan xhin luz, anachitan'nria xhin luz ta kuxa kadachoan, koño nrachon inia xa xa u'ña koroa, ta chikodoña no mesajan ta inka kii ta ovagaña xa chia ta ta taoña refrijan tá huña nroa chí ho o on. vichi ini refrijan kechoan, kechon refrijan ta huña nro comida nri.